Liddi do kaara hore majum daga sharru dabbaaji fere be bileeji majum. Dum do mabbita bileeji mai uppa dum, ha bandu bileeji mai bo, don gi'e je kala ndabbawa je wari torran dum pat, gi'e mai tufan dum waata ko nauna. Do on wadi wakkati liddi mai mabbiti bileeji majum, sai dabbaji woni nder ndiyam mai je yidi yaha no torra dum pat hultira fudda doggudu ngam dum andi masibo gi'e woni ha bileeji liddi mai.